أول حاجة نعملها هي نبدل في الأسلوب نتاع العرظ نتاعي، مثلًا نبدأ بسؤال <hesitation> محفز، نقول لهم شنو رأيكم كو كان نطبقو الموظوع هذا في حياتنا اليومية؟ باش نحطهم يخممو معايا، والا نغير في الطريقة نتاع الشرح متاعي، مثلًا نضيف أمثلة واقعية والا قصص مشوقة تتعلق بالدرس اللي قاعد نقدم فيه، وكيما الفيديوات ولا العروض باش نخلق تنوع في طريقة الشرح.